اول شي اشمطو من الكهرب علمود حتى اضمن ما ينتلني وابدي اجيب وصلي شوية ندي وابدي امسح بينو. بعدين اكو طريقة الخ انو تخلي نوم داخ الهذي وتعلقو على درجة حرارة معينة مع بانكة علمود يصفى كلو من الهواء والشغلات الي بينو.